حاجا مهما برشا ساهمت في تكويني هي تجربة التدريب المتواصل والمتفاعل, مع مختلف الناس, كيما تتصور تفاعل مع برشا ناس, بافكار مختلفا وأسلوب وكلام متنوع, خلاني نتعلم أكثر كيفاش نفهم ونخدم حسب احتياججات الناس حقيقيا, هالتجربا زادتني برشا مرونا, وخلتني نكون أكثر صبر وقدرا على التفاعل, بطريقا تكون قريبا برشا, ومفيدا للناس.